Bɛka da memenda nso a adeɛ a ɛba me tirim aa ne sɛ, memenda yɛnuanom a bɛyɛ SDA foɔ no, ɛne gyedifoɔ no bi mo kɔ asɔre <hesitation> memenda. Nti bɛse memenda nso yɛ homeda, Nyankopɔn bɔɔ adeɛ nyinaa no bɛse memenda ne ɔhomeeɛ, <hesitation> ɛbi mo nso fa ne sɛ memenda yɛ homeda. Kristo Asafofoɔ nso bɛkɔ asɔre memenda, nti memenda deɛ bi mo de kɔ asɔre. Ɛbi mo nso so, bɛ a bɛyɛ abane adwuma no nso, ɛduru memeneda a, bɛde memenda no kɔ afuom, kɔyɛ afuom nnwuma. Ɛbi mo kɔ afuom memenda de kɔ kɔ yɛ wɔn afuom nnwuma, ne bi mo nso so aakɔ asɔre. Bio nso, sɛ bɛɛyi funu a, aayɛɛ ayie a, ɛno nso memenda saa ne bɛde deda nipa he, memenda ne bɛ bɛyɛ ayie. Nti sɛ mete memenda nso a, deɛ ɛba me tirim baako nso ne no. Memenda nso yɛ ayie da, bɛyɛ ayie <hesitation> bɛyin nnipa <noise> kɔsie bɛ, bɛ a bɛde ɔmo akɔhyɛ fridge mu dadadada nyinaa bɛyi bɛ, na bɛ aayɛ bayie memenda na baakɔsie bɛ. Nti memenda deɛ ɛyɛ ayie da, bi mo nso de kɔ asɔre, bi mo nso de kɔ nfuom kɔyɛ bɛ adwum.